तुम दोई जन अच्छा से मज़ा से राओ या देखो हसी थिटोड़ी दोई दोस्तनम कित्ती हसी थिटोड़ी चली रही। असो कोई <hesitation> बचपन से तुम अच्छा दोस्त थे। इनी घणी बात पर दोस्ती में असी काई खुशी <hesitation> इत्ती खुशी मिलाईज। दोस्तन के साथ दोस्तन के आसपास रहने से भी अच्छो मन लगज। पण हाँ हँसी मज़ाक में कोण का काई वात को बुरो लगी जाए इको कोई देख्यो नहीं है। तुम दोइनो की जोड़ी इतनी खास छे के तुमक एक दूसरे की बात का बुरा नी लगा, ये सबसे अच्छी बात छे। असि हसी से खुशी से साथ रहवा ताकि दो दोस्तान में इतनी खुशी आई के दोनों साथ में रह। <hesitation>